هاي اختبار حلو سويتها مره حلوه العيال في البحر ,وقدرت اكتب نفسي لمده خمسه عشر ثانيه ,فان كانت جيده لكن طبعا الغطاسين والغواصين يكون متدربين على هذه الامور ,فيكون عندهم قدره تحمل اكبر تحت الماء انهم يكتبون انهم يكتبون انفاسهم وكذا الغواصين يتجاوزون وطبعا في هذا الامر هم افضل من.